Pues jue ëch dun i'ixpë yë dun, dun najuëb yë ju'ukë jadun ja'a yë kot's nak i'ixë kap nak yë este xëmnë i'ixë map nak xëm y kot's nak dun i'ixë y jue nak yë este ko'o nak du este t'such jue na'a du pyadañ ko'o nak yaokyë kaya, ukam pues jue nak du yë i'ixpë nak kot's yë jakem dum nak i'ixë jue nak yë chyuchpë yëmëk dun xa'ajpë lek ti'i dë mëj jadun, t'suk y jue du dun dun manañ ko'o na du na du este chyuchë i'ixpë y manitë dun nyënëx jadunt's dun komo ji'im jue myëdë tyët's jajpitatyë y jadunt's nyax mësusëy jadunch dun manañ ko'o na dun kyax axtay.